لو كان بإمكاني تناول عشاء مع شخصيه تاريخيه <hesitation> راح نختار سيده عائشه رضي الله عنها لأنها سيده معروفه بالعفاف و الدقه و الصلاح و القوه و الرزانه و الفتنه و الثفاقه و قريبه جدا جدا من الرسول عليه الصلاة و السلام.